ʻAʻole nui koʻu ʻike no Peru. Eia naʻe, ʻike wau <hesitation> a kūikawā ʻo Peru ma muli ke kauhale nui i kapa ʻia ʻo Machu Picchu. Kaulana pū i ka lāhui kanaka i kapa ʻia ka Inca. A ua kaulana pū ma muli o ka wao nahele nona ka inoa ʻo ka Amazon. ʻO ia wale nō koʻu ʻike.